Xé’n lⱥ relún jnⱥ ekiee’ lajy mýyý bóluu’ mý ‘mó mýyý uïï juaa’ jnⱥⱥ’ dsa jmíi juó’ ráa’ jelⱥ, re ýn jmíi’ xín la köö mýyý boluu’ jö, mý ejö juⱥⱥ’ raá’ mý pó’, jïï bá mý pó’ jö, jö xa mýyý exin iⱥ jïï’ kö’ kie’ mý ejïï’ bajö kö’ jötu mýtó’ jïï’ kö’ ejö jmⱥⱥ rá’ ere lɇ jmýróó jnⱥⱥ’ mýtó’ jïï’ jö, jötu mý tó’ kieera’ exa jelⱥ kö’ emariti oora eajiⱥ’ ä’ kalíi dxǿ jiaka juyy dxǿ jïï’ bá mýejö kö’ enɇ, enɇ lajy mýyý boluu’ exa edse ýý juyy kieera’ lⱥ jy mý ejïï’ ejö emy ýn jenɇ mýyý e jïï’.